Nakhufunile bilyo mungo, khukula kamalesi khwara mumakunya mala khwatubashamo kamalesi nga khwamalile khwasona kamakunya khwabikha bilyo ebyo mumakunya nakhubikha nakhura kimisala asii namew kamabale nekhupangakho kamakunya ako.

Nembulila bowadi, ndekereshangakho likhuwa lyawele naba linchishamo kamani sembakho nene siluwo taa.

Sili silayi khunwechanga kamechi buli mbuka, kakila sikhuyeta yani dayichesyoni sisistimu yaba inamu bala chindwale chaba nga chirura.

Nokhali nebilyo bimala mungo taa, ekhendesyangakho sibalo syange mungo syesikhulichanga buli esiku, nekali bali khulichanga ekilo nenusu, nakhala nakobosya khukilo nekhucha khulyo mbola mbola paka nalundi bilyo bindi nebilaba khwabawo.

Khulinda bisakati nga bisafi, khulima kumutaro kukuyila kamechi ngawamalile khukhwisingilamo, alafu khulinda chichoo nga chisafi khusingilamo jikii nende omo kamala chi! echoo yawunya bulayi.

Balimi bachelewanga khufuna bumicho amala babanga sebali nechisende chimala chilimisha kimikunda taa.

Omwami arekereshanga babandu bewe khubela mbo amanye chishida chabwe nalundi anyale khubayeta namwe khutatuwa chishida chabwe echo.

bafuna butinyu nga khukhola kimilimo nga nyo kye khucha kamechi, bisele ebindi kaba sinawoho kale baluwa nabi khuhwama mungo chabwe nebacha hukayenja lundi baluwa nebolele bisee bye husala kamaa twalilo kabechangaho atayi sanaa

Khurambisyanga chikhafu yee! khura chikhafu mumachoki khwarakho embako khwacha khwalimisya oba fwabene khwacha mumikunda khwalima.

Engo hubayanga chihafu, chimbusi, chimbichi nende kamahese

Omundu wekumutambo nowenya khumuyeta, onyala wakhunga babandu khusyalo, niyokhwikhale mala baa! bachanga, bachangila omundu oyo chisendi, nomundu oyo anyola khu! anyola buu! bubwangu.

Bibyala nga kamayemb, kamapera nende kampapayi.

Silayi khunywechanga kamechi buli ndalo namwe buli lunakhu kakila kamechi kali sindu sibofu nabi mubulamu, mubulamu byomundu, lundi balomanga bari kamechi niko bulamu.

Ewefwe babana bafubuha baruranga chingo che basasi babwe bacha bamenya mungo chabwe beyombehela chisimba amala nga bali ebakofuwa, bosi bombehanga chinjju chebabandu bahulu

Musyalo khukhwikhoya chisiku necholile chefuraa aaa! nga krisimasi nende chichindi chifwanakho chiryo yani bandu balala bachichanga mubukhino babandi khwechanga busa mumatuli kefwe nekhunywakho kamalwa matiti babanywakho, babandi bacha mumakanisa bacha baa! bekhoyela eyeyo.

Omundu awuya musyalo wacha mutawuni khufuna kamapesa, khuyima kimilimo nende khufuna bulamu bulayi mutawuni khuba nga kharamba eyo, ayusya embela.

Chi NGO chirunga sisi sihulu namwe si bi bibofu khurera maendelewo mu eriya yange bandu bamanya byesi bakha bakhamanyile taa lundi bandu sebamenya mubusilu busa taa baba ngaba bakesiya bamanyakho sibala nga sichililila.

Khuchuma ikholanga ekasii aa! iyebyasara bititi ngaa nobone nendikho nende khawoteli nenga walekhile ebyo, ekholangakho nende byebulimi nenyolakho sindu sititi.

Sili silayi khupungusya esukari niyo khunywa sikila esukari niyo khunywa yino enyala yakhwamilamo esyida yakhurerila bulwale bwasulari.

Khusomya babana kiminiongo kyekhusyalo, khwakhile khwarawo kiminyawo nende kamasomo kekiminiongo khumasomelo kakila babana beyika.

Aaa! silayi khurambila alala khusyalo kakila! kakila muba nende bulala, pili khuyetana musyida nechikwilewo, tatu babana bamanyana, sikhola khane nga sikuka syosi syaba nga siramo kamani khumanyana khulekha! khuta khurera kamawusu khusyalo taa.

Sili silayi khusoma khukholo tafawuti sikila onyala wanyola ekhabi wanyolelakho ekasii ekindi lubeka lulundi.

Eee! bilyo bino khale khwabunganga mubyaki lakini chindalo chino bubwifwi nga bwacha mumoni, bandu lelo babunga busa mumakunya munjju no! kakandi bayila mubitowa.

Bukhala buli mumasomo kemusyalo ilindi omwana nga kasomele musyalo afuna kimi! afuna kimilimo amala waramba nga khayeta sisyalo esyo khuba mu! mubu! mu! mukhuloma khumanya ate kaba nga ayeta babandu bemusyalo kimilimo kikhali milala taa!

Abana bano khuli nee! khuli nende khubaloma lomayo khubalekele bamanye khulo! khururamo lirye mala beke khubona bari baba banyindalifu mubandu obwo nibwo bukhabe bulayi khubona bari bacha ebweni.

omundu wekumutambo humuyeta, sisindu shakwa shakwanza, okhoyele wamutimilisya, wamuwa kamani kehuba mboo kumutambo sekuchakile ewewe taa, shehabili, noliho nende buyeti namwe kimiyandu wamuwakho yesi wabaho bulayi, shekhataru wamuwakho byakhulya bino nende byekhulya yesii wabaho bulayi amala wamuwaho mufano ori fulani yesi kaba karyo lakini mwana wamayi olinekhukuma

Nga warumikhile sindu silala somala ekasii yowo khangu taa nenga warumikhile bikali, ekasii echa sii! sawa sawa.

umwami yesi kenyikhana warekeresha babandu bewe sikila niye aaa obarangilila ari noharekeshe tawe, aba somanya nibo orangirira tawe, sikila nibo orangilila benyikhana bakhubolera newamanya ubayeta oryena, butinyu siina nibwo bali ninabwo

Balimi babowa kamapapula neka! ne! nekawuchikhila mumikunda mubilyo, biyuni nebicha byambasya biri omundu alimo khabichukucha libale namwe sindu nesicha, syambasya sili omundu alimo alikhalima nesirya nalundi, chindwale babukula kamalesi nebabifuwa nebiba bilayi busa.

nenyanga huhola ekasii eyeta babandu mu free times change hubona nandi ecomunity yange echebweni huba babandu babushele basili enyuma benya huhola alala ninabo

Khawukha khamunyafu aa! basawo bakhubolelanga bari kenyikhana wepimisya ngoli omunda yekimyesi kitaru.

bahana hushalo bali nende hucha husikuli namwe hwisomelo kakila eee bosi bali babandu bahoyele--bali nebubwongo bulala ne basoreri, bosi-ba ikasi bahola endala, kamasomo kalimalala bosi bali nehuhwiyika bamanya shehuhola

bakhasa nebasani bali nekhutesita khawukha khasilimu mungeli indi bakanibwa bamanya mulamu bwabwe nga bamenya buli burye, buli bulay namwe taa, bunyala bwaba nebulwale obwo namwe taa wekhebesya.

Khubayeta nekhubabolela nebekhala nekhufwoma chikurupu, nebafwomile ekurupu yabwe bandu kafumenti oba serekari enyala yamayo yabawa buyeti khubirira musibina syabwe syesi bafwomile esyesyo.

Chekapu yabuli mbuka, yani aba wipimisya buli mbuka, sikhuyeta wamanya afiya niyo olinayo elabutinyu sina nibwo onyolile mubu mubulamu bwo ela olakhola orye butinyu bwakhangu wabutila khangu wabukholakho nga bukhayimba tawe.

Babana kiminiongo bekhalanga nebasakhulu, abulalakho basakhulu nebabapila chindikha, abundi wabakelesyela nga khukhola kimikholo aa! syekhunow! syekhubonelakho kimikholo nga kyesikhebo nekyolile, babana khuba nabo ela babona byesi bakhulu bakhola.

Butinyu buliwo bwesi balimi babirangamo musyalo syange, buli mbo abulala kumumu kunyala kwaa! kwosya ee! simiyu syaba sileyi, khulima khwala khuba muwakati engene taa alafu babandi ba! bumicho sebabunyolanga khangu taa "kwa araka" taa, alafu babandi banyala balima muwakati engene lakini kufula kwosi kwecha kwapa namatokho nekusinya ba! bilyo ebyo bisikala busa asii.

Khulimanga bibyala mumikunda kyefwe bikhuyete chifwisii chebabana nende khulya khubwene.

Mu eriya nga sekhuli nende kumunyakasi taa babandu bara! bakhakakho khurambisya chitochi, barambisyakho chitala khukenda obata lelo enchowachowana yayichawo barambisya chisoola.

Kayeta omundu wamanya syekhukhola nee! indi mbo sekasoma, kanyola busomi buu!munyalisya khunyola ekasii muserekari taa, omwene neyerambya khukhwombekha chinjju nga khukhola sina, bindu bikali biryo biryo kaba nanyola syakhulya.

kawaita, nochakhukona, ngokhakona taa fwe besisecha, aa! khwamanyilila aa! khulotangakho anjje nekhuchelewelekho khunyola basoleli nga bakonile namwe babana lakini obachekakho nomalile obata wabenyusya mwalombakho asii wesinga nocha khukona.

Aaa butinyu bwesi bakhasi nende basani babiramo khusyalo , mbona nandi banyolanga butinyu khutamba kimywandu khubona bari beyeta mubulamu bwabwe bwabushele kakila babandu bano butinyu buno babunyola sikila khunyola mayitaji kabusyele ela! ebechanga eshida niyo.

Bilyo bimala nga sekhuli nabyo taa, aba khuchichanga busa khukulanga busa khusoko, yani sikhulu kasita wabamo nelimotole, chisendi nicho waba omanya oli onanyola syakhulya sikila mumatuka, khusoko khosi bibamo.

Khwarungilekho lukali zayidi.

Mugo khubaya bibyayo nga chimbusi, chikhafu, chingokho, kamapata, kamakhese nechikulukulu chosi nebyo byesi khubaya mungo.

Khulinda chichoowo nende bisakati bi! bibe bisafi, kho khu! khu! khucha khweyamo, khwoshamo muchoo mwilowo alafu bisakati bino khurara enjjeno khwangonangonawo yala khubawo busimbe bwosi sikila bu! byarera ee! biwukha bikhali bilayi ta birera bulwale nende chiisii chaba chingali khukhwamawo nechisuta bulwale na! namwe! ama biwukha khurere khu khu khubilyo nebandu baba balwale.

Aaa omwana owambane nende bikosi, aaa esee mulekela nandi akhoya welekhane nende sanasana bikosi bi biibi bikhanyala byamuwa kamawayida kali kamalyi taa kakila babana balala bonekhe, banyolanga chikurupu chikhali chindayi mala batubana nenacho khukhola bibindu bikhali bilayi taa

Bulayi bwe khukhwalikha mungo mulala ebukanda indi koo muyetana chisyida chingali nebutinyu buliwo indi buli mulala asomo owasye chisyida nicho alinenacho namwe taa chisyida nicho bali nenacho ewabwe.

Khubaya bibyayo nga kamakhese chimbusi nende chikhafu.

Babandu baba nende buri mubandu oba burye mubandu, babanabo khubakhongelesya khwabakhola busale, ngawabakholele busale mala wabakhola baba nebumanyilifu nine omundu niye babane nabo balimo nekumwiyikino ari babandu abobo nga sekhubarafwirakira tawe, khubakelesyila busa kalaa khukhwola nga nibamanyila.

Ngendi nende sititi sinyalikhana khuyeta omundu olikhushalo nenga mbawo sititi taa, emuwa bulime kalima.

Khusyalo nga khwelukosi, khwiyongela khulindi mungeli indi nafwe babandu babekhali bamenyanga khushalo okhwokhwo bali nekhuba ne butwela, bali nekhurambila atwela balinekhusimana kimilimo kyabwe kyaba nga kikholebwa bulayi.

Ee! bukhala buli mukhuchanja babana batiti buli mbo ochakhwombekha nebachanjile omwana omutiti lidawa lino licha khokho! khwombekha basikari boo! bali mumubili kwomwana nono chindwale chakhecha sechimuwo! sechimuyila kua araka taa ee! bulwale buno bino bichaka khukhu! kho! khukhupanisya bulwale buno bwala khuminya omwana lukali taa.

Mundu! mundu kakhalala lwakanile kabari walomalomkle bubeyi, bubeyi buno bumurerira kamanganyu sikila wabeyile nono kabari wafumbule bubeyi buno bwosi bumuwa khu! lirye, bwamuwa khuswala mubandu, kakila bubeyi sebubechanga bulayi taa.